woodi goɗɗo feere o ɗo njannga am njanngirdee anndugo duuniyaaru be lesɗe 'daban-daban', say o hefti himɓe diga duuniyaaru feere, say bo annda o ɗon anndi no o bollirta be himɓe say o ɗo ekkiti yare maɓɓe o ɗon bolda be maɓɓe, say o ɗon ekkiti naɓe yare himɓe duuniyaaru bo o ɗon anndi naɓe ko duuniyaaru amin wontiri, o bo yaha ha duuniyaaru maɓɓe, o ɗo yecca ɓe ko dogga ta ha duuniyaaru amin bo o ekkiti yare maɓɓe, o anndi no ɓe boldata.